Bheven ba agwo araa onor ara nan hogho bha hevuma'hevum nta gwo avinene mmoba nta gwo ara ra namanam ara onor avinene bha gwa don asi rukor abhoa unwe obhazio esi rukor anyi obhazi ntoro kapkpa bhareje sere okpakpa fon abo okpakpa rema don aso okpakpa hibo a'hitom asu, bhareje sere bhauta gwo baka bha pa bha hizar bhanta gwo gwa kazen bhivon ava reje sere ava afi obhazi bhibo ntoro kpakpa reje sere sa zazana bhare jesere nta gwo afume to ayina higbavune ara obhazire ase bho arayai rasan ajo aya roso nzia mmozenne ase bha remadon ava iwaro atatar remadon aso revi revi atar azirikpe akwo akwoi avaranuro uyenkwa gwo ara nu bhevene Uyen kwa gwo ara nu bhevene isin si ku uyen kwe ava ehobho sara ehob ayina ahumo emare azazama ivan ji ivivivi ase uyen kwo nto rokaha kaha nzia inaiko ira bha gwa hifam adon odo tar oro pa uyen kwa gwo hifam adon odo tar oro pa uyen kwa gwo anu bheven ig onigbone jiku yeng kwe re ivivi aha jema jemai ji anan ji nto ja ibhong bhaji bhama bha pa nzia ibhon midinure onai ibhong ofibha don nta tan bheven bene bhazirikpe hokaha aji bha don ara ayibo aju, ayibo okaha ase bha ehuna ara je bhoben a'asi fa hevuma hevum fa gwo ara si don abo ayai be hiso atar bebho nzia mmovoibe bhase don unwe atonbe sabhase don unwe ikene jika abe bha humo bhasi bhoven a'osire ajiang ayai ji adorji ase sabhoro nnene sara onor hava abhone haba akwa a humo anabhere ase bha fa, sara onor a hime ava rukpon aime asu ase hime Ahura ameme bhagwa don akpo fon abo ntara be bhoven a'osi ase ahura ameme bha gwadon aviza ntara fon unwe aja bhone sana hotom kwene sabhor agwo ase refane aso, sase refane aso satan hafa akwo, sa nan hotom ohavara ase bhifici agwo bha egbe sana afenan fa gwo akana sabhoro azenmor afene aji bha gwa don sababha egbe ja gwo asa ra bare saba nyen bhoven a'osi ase fon sora bhoven agwo hara ba arara ba fon a'bo bha ba oja ana bhoven a'osi ntoroja sabha ze mo bhaba bbaye fabe ara bhasio nzia sa bha ka bha hora gwa na bhase monor ara bhanye yia fara bha si bhonor tar fon abo bhahora bhamire agwo sate hafa akwo sa ba or agwo sa me hime asu saba ada fene anyeyia fa gwo ara da na bhadono, sara onor gwo te don obhazi oja ada se higbavunr adon obhazi azizira aba ajia ana bohovera aosi afo far gwo ara si bhagwa remadon ayeyia bhoven aosi fara nyi remadon aso afar done aso ajobhere fon abo so ja oyina hotom kwa bhanyi be bharo sabhaba bhadon. Adafene bhana ara bheven adon lenwere afibe hi far bha unwe obe ozoma ekabha fofonere apa bhaba akabe kabha kpene bharo bhanyido hotom kwa do erena ntere humor eji refe eye sen bha don unwe onaru ajobhere fon abo iwe ibe atatai be bho ana bheven ber anyi be arobe saka kpene be abe bha kabha humo ibo ibe mmaka bhajera jer nzia mmodam nzia gwagwanere ezore ntohorota bheven abe agwo akara tatai igor jika bhahumo bhaba unwei onyina je pina pin oyina gworo kaha ava bhayi ayai be ayai ji ivivi ava gu nzia refe ada bha yina igor jara bbapa mmabha te unwe agwo sa na bheven bene bhevibhevi anyi be bhovena osi orai aso ada fene abhoa unwe obhazi bha he zine nzia onor nor mmo pa ose bhama uber ozoma ado asa bha yina rahara obhazi nterese bharo so eku ara obhazi, nnenerar mmona remadon aredo mma repo resebha roso onan fon a do bhayina rahara obhazi bhanu efoma je dammo ozama bhayina higbarume sa hida ma damo ara aka obe ara aseobe adobha se sirukor se sebhoro epa